Pos los atornillaoris más corrientis sonin el atornillaol pranu i l'atornillaol d'estrella, peru creu que tamién los ain de punta, de Torx, d'allen i algotrus. I el mecanismu pos no poía sel más faci. Si das pala derecha s'apreta el tornillu i si das pala esquierda pos s'afroxa el tornillu. Güenu, i alogu están los atornillaoris elétricus, qu'es lo mesmu peru pa genti más perrángana.